Puutri seeh um kõik teedüs. Ütsi ja nullõ rida. Ja kuigimuudu sis tõõsõndõdas tuu määntseski tõõsõs as'as, kas pildis vai tekstis ja jälki tagasi. Niimuudu taa sis tüütäs. Binaarnõ üteldäs.